כ'מיין אז אין מיין לאנד שפילט מען יעדע מינע ספארטס, אנגעהויבן דורך די באלי ווי וואליבאל און בעיסבאל, און אזוי ווייטער. אויך מענטשן טאנצן און סקעיטן אלס א ספארט און כ'מיין יעדע ספארט שפילט מען דא.